ايوه الفن بيحسن المجتمع بشكل كبير وده بيظهر في كذا نقطة اولا تعزيز الهوية الثقافيه، اتنين تحفيز الحوار، الفن بيخلق مساحة للنقاش والحوار، تلاته تعزيز الإبداع، وجود فن في المجتمع بيشجع علي الابداع والابتكار، اربعه تحسين الصحة النفسيه، الفن ليه تأثير كبير علي الصحة النفسيه سواء من خلال ممارسة الفن او حتي الاستمتاع بيه، خمسه توحيد المجتمعات